مگرمچھ چھِ پنٕنۍ طاقتور جبڑے مُختٔلِف مقصدَو باپتھ استعمال کران، یَتھ منٛز شٲمِل چھِ: کرشنگ، گراسپنگ، سنیچنگ، پک اپ تہٕ باقی